Ia, zako rehefa mahita kolera volafotsy àby io tsara izen̈y iren̈y raha izen̈y. Mipilapilitra avy eô raha mihaja kolera mihaja koa izen̈y iren̈y fataon'olo koa nofa manan̈o temy mariazy in̈y izen̈y reo manan̈o izy io tsara.